Taalel taalel jannata booyel, Woodi bambaado feere odon joodi haa saare maako saare maako haa kombi ladde nyende odo joodi sei onani gimol feere beldum don wurta egaa ladde man ovi kai gimol do weli am hami yaha mi laara moijo on fuufata gimol algaita do, Nde o yahi sei olaari bingel feere ni bongel, Be joodi be yewti egaa bawo be bangi be danyi bikkon mbotkon.